Khaa rí nu̱tsínxo̱ꞌ kháanꞌxo̱ꞌ jyoꞌ ñajuun, e̱ste̱e̱, depende dí fecha mangaa, porque ge̱jyoꞌ naríga̱, ste̱e̱, aniversario régo̱o̱ khaa scuela drígu̱ún e̱je̱n mbo̱o̱ prepa. <hesitation> maestro, xúgíin maestro nu̱ñi̱í organizar jmí nuni̱i̱ khaa fuego, fútbol mí básque, a̱jma̱ rúꞌkho̱ juun rí phú i̱wa̱á nutsíi̱n ge̱jyoꞌ. Go̱ꞌo̱ jmí jñáma, parejo nagóo̱ mbá nájmii̱, e̱ste̱e̱, <hesitation> mbá nájm, óra̱ es que nuni̱i̱ equipo. Pero ra̱ꞌkháan i̱ndo̱ó máꞌ ikhii̱n, sino que naguwa e̱je̱n, e̱je̱n i̱ꞌwá xuajen, e̱je̱n i̱ꞌwá e̱ste̱e̱, escuela, e̱ste̱e̱, nutsíi̱n ge̱jyoꞌ, pero naríga̱ al último, a̱jma̱ atsú mbiꞌi nutsíi̱n, mí a̱ꞌkhue̱n rá nagájnuu mbáa tsí na̱ꞌngo̱o̱ rá, ste̱e̱, tsúꞌkho̱ juun tsí najanáá mbá premio, mbá cantidad, tal vez cuatro mil, e̱ste̱e̱, najanáa̱, kajngó nuñíi̱ motivar me̱jne̱e̱ mejnée̱ nutsíi̱n, jngó nacho̱ ma̱ꞌngúu̱n rá. E̱ste̱e̱, mí ra̱ꞌkhá máꞌ e̱ndo̱ó tiempo rúꞌkho̱ mangaa, sino que naríga̱, e̱ste̱e̱, aniversario régo̱o̱ khaa xuajen mangaa, régo̱o̱ ayuntamiento. A̱ꞌkhue̱n mangaa nuñíi̱ organizar. E̱ste̱e̱, mbá khaa torneo régo̱o̱ khaa sccuela, régo̱o̱ khaa ayuntamiento rá. Ste̱e̱, a̱ꞌkhuen mangaa, pero a̱ꞌkhue̱n rí nutsín xúgíin xa̱bo̱ buanuu mangiin, a̱ꞌkhuen rí mbaꞌa, ste̱e̱, inii ne̱: e̱je̱n rá, e̱ste̱e̱, xa̱bo̱ ikhaa jñáma rá, ste̱e̱, xa̱buanuu mangiin nutsíin. Xúgíi̱n nawii̱n a̱ꞌkhue̱n nutsíi̱n, wáa mba̱a̱ rí nuni̱i̱ nutsín khii̱n, a̱ꞌkhue̱n júꞌ.